<hesitation> izy koà andeha hamakivaky continent Asia andeha tongotro mila miomagna amina akanjo ohatra mafana, misy kiraro foentiny mandeha tongotro, avy ake ahanigny, rano, le raha jiaby ilena andalana, raha manjary andriegna andalana, avy akeo <hesitation> fomba afahana mifandre na mifanerasera amin'ôlo jiaby hita andalana akegny.